Kua tëtäguasu Portugal, jae europeo, erei ipuere kuape misi aikua, jaeretako icultura gueru jare guiroike kua añae rupi oyekua kua Brasilpeva, portuguez jae jokua iñereta, jaema ipuere jae jokua, arakua yogueru kuape jekopegua oeya erei kutigui teko omomoe, jare jekoreta omomoe añae rupi, jekuaeño oesauka jare kiraiko, oikuauka <hesitation> iruva tetaguasu retape mbaeti aikua